Ah nak bux etok pana tang saxai tang manman ux malan tana tang igai ga xus aneng pana ta sobuxan manmanux ga- ga- ga- ga lavu ena ga- ga malan tana naga tokon gan e naga tarai malan tana saxai ang manmanux ga lavu lo xaxaulitai ina siva malan tana lo lana laman tang naveka etok pana tung nagan ngan lo masut naga etok pana ngan iria laman malantana tang vuvusai vuvusai ga- ga- ga saxai tang manmanux ga labu ga labu ega ian xasa ga labu ina tangina lanaxamus lo laman ah tang ngasan vuvusai malan tana ga- ga- ga ngasan kula riga pising usigi malan tana gi xalapang ina mavuat egi gi visani tang laman lo- lo- lo mukmamalan tana bap lo- lo lovu tara aino riga tarai ga une ng eriga riga punaxi vo riga pisingi para tang vuvusai. Ok tang vuvusai naniu lo lantang aisok aisok gara nak vili tang aisok malan naga aisok lo- lo gapman lo- lo pisaris <noise> naga naga lo laman engaga tavai tang vuvusai taptapangai gan tanik naga tarai naga tarai lo ganini tang tang parangan Parangan lo ta sip riga riga banaiega me game malan tana ga minang lo lantang bang eriga riga riga pulimi gim tang bana e naga tarai ga naga tarai ta taptapangai gan tanik naga tarai malan tana naga tarai lo silax xisang gan ina mem xaiapang put wpux naga tara xaiapang tara naga xalapang tarai aiu lo gimavuat tugai egi gi vusani tang laman xisang malan tana naga vex a xalapang ina tarai avoi malan tana ta labuina ga tatan asoso e ga malan tana ga malan tana xara tarai malan tana ga- ga- ga tang tatau ina ia xisana gan ini riga banai ega ma posox lo tang bana e naga me tarai malan bugaina gi ken ini gi- gi malan tana potul sangaulung o poiot sangaulung o palmit sangaulugn nak xus aneng palmit sangaulung tang tang tang buga ina etang xavik ina ok a ta tang vuvusai ga- ga vex a xalapang ina givexa xalapang ngan malan tana gi- gi ngani xeta lanomalan tana gi- gi- gi manmanux marala vo gi sivar inara egi Gi- gi- gi viltumaniri malan tana ta bea mula naxara axamus xara xalapang ta beva vogi vogi xematan gan vogi lago vo gi- gi otang egi- gi- gi- gi ima lo gan ini gi tang gan gi xaxatiri tang bap tangintol ta vuvusai ga manmanux labu labu tangtong malan tana naga po atotongani ta buka ina eta xavik ina malan tana nak xus aneng pana gi ken ini gi- gi- gi sangaulung sangaulung isa neng xavik ina naga ga malan tana nak xus pana ga manmanux lavu xisang ga- ga gavexa xalapang ina embari tang bap. E xantang pox negi se ngani tangina tangina umaga laxliax sloiu vua malan tana rik- rik- rik maleng ima xumpana tangina xo tangina tangina ngian laxliax soliu vo negi se put egi panga egi taxo xum gi lax emuk ene gia suk pilai ta somuna tang malang tang malan tangina umaga laxliax soliu vo xara tarai malan tana gi- gi- gi laxliax ang malan tana riga rik vorik maleng ima lota laman lavu nuk tarai ri malan tana rik malan ta das xisang gavex tangina lan laxliax soliu so tangina ian laxliax soliu ang malan rig- riga rik maleng ima malan tana vo rik Rik xasima malan tana tang xuxuvulan riga riga riga po lo laman lavu nuk tarai anengani pana nuk ken tarai malan tana gi gup gima ne ago tavuvusai ne ga ta pox tana ta vuvusai nak xus pana ta vuvusai labu tangtong ta pox tana ago gi se put egi panga malan tana naga etoxani usigi malan tana voneng nu nasi nuk- nuk vokuk pasal epux e taptapangai ina gan nuk- nuk tarai tang vuvusai lo laman lavu nuk pata nonol aneng pana nuk viaxan xula vogi ima egi ma ngan om o <noise> gime maraxani kam tang tangintol gavex ne gi pasal gi vili xanatang aisok xas gi- gi- gi xematan gan gi tarai ra egi gi ru vo gi- gi xas ananapinang egi gi- gi malan tana gi- gi usigi tang ta nonolai vo tang paspasal tana xas egi pasal usigi ginang. Xisang tang ot lavu malan nak xus aneng pana ga manmanux labu e nak xus aneng pana naniu naga po tarai naga po tarai lo gan ina naga aisok lo tang parangan vo tang sip ina- ina- ina maiax tana ta ngian siapan o naga nak xosi na po tarai ne ga pana labu e naxar pus a xara vexa tarai usigi malan tana lo sait naxara lo xurunusa Xak tang tang lan ang ga vakaina lax epux ekeng ga- ga- ga ga pasal lo laman lavu laman lavu tangtang ga vakaina lax e gime gime lax epux aneng e xara vex- vexa nap ina tarai xisang naniu naga togongan naga tarai xula naga aisok lo tangina sip gara ga sip ina- ina ga xalapang maiax lo laman lavu tangtong e naga naga tarai pana naga tarai malan tana naga nangas xula naga tarai. Na ga xalapang pologani tang ta sto tang tang etok ina xematan bap rik xalapang xusau pana ta vuvusai ga lan labu xisang naga nak pising giro tanik atapux usigi naga aisok aneng e naga inang enaga tarai na pana tarai ta vuvusai ga- ga saxai tang mananux malan tana nak kus pana tang <noise> tang igai ga xus aneng pana sombuxan na a- a- a- a manmanux ne ga a lavu e naga potarai gara malan tana nak etok pana ga naga po tarai e naga naga naga tarai pana ong? Atuman nasi tang bap riga moxusau o pana tang tang tang ian ang ga lan lavu e gara naga pana tarai tumani pana matak e naga namxai pana ong tang tang vuvusai ga ian lavu ega xalapang pasal lo laman tavagop Ga vakaina lax exul ga togon gan gara vo neng nak noli pana vo rik so riga malapen vo rik tokon saxai tang so gi maraxai xari tangintol e nuk tarai voneng rik vux mat erik me lax o xematan gan rik me osong rik me osong agat lo xono e rik me matuk mat. E nuk tarai pana nu ata nu ken tarai pana ong atuman. Ta vuvusai alu ga togon <noise> malan tana nak xus pana vuvusai gavexa saxai ta kain vuvusai ga togon ngina vuvusai pus malan tana xematan tang riga pisingiri pana tang vuvusai xisang ga- ga- ga togon malan tana tang nak xus asoso ta patmanui ta ga pataxai ini ta patmanui ini tang vuvusai malan nak xus aneng riga riga riga malan tana lo tang etok ina tang etok ina bap xasun riga xus aneng pana ta famili mula xisang malan tana nak xus aneng pana nak lamatuk aneng pana riga epatpatoxai ga- ga tokon xematan ga pelau tatau alaxliax e xematan riga pelau lavu malan tana tang xulitiri alu ga- ga patpataxai ta matan xematan ta- ta- ta ina tang xulitiri vo tang au na na- na- na- na ta nganu lavu ga aisokani riga riga vexa etong xematan ta xulitiri gi tatau pataxai tana xematan e malan tana ga inang inang inang naga tokon malan tana ga tokon saxai iri Lo lana tangina vuvusai ang ga lavu tongtong malan tana <noise> lo- lo etok tana tang bap posox nga pisingi para tang biu wei xisang naxara xara se psisingane ngani para tang vuvusai mula. Xula malan napo xus vo ta vuvu sai ga bap lo lovu riga pisingi usigi ga ga xalapang ina me sux aius e gi- gi- gi puai alax i tang tang dai vo malan tana gi vuvusai aneng e riga pisingi pana ta vuvusai ne ta ngasa n saxai xisang malan tana tang ta patmanui tari vo tang so riga riga riga malan nak xus aneng para riga raga epotpot riga riga vexa etong. xeta ngan ang naga naga etox pana naga malang tara go labu tangtong ina ri axamus tangina vuvusai vo xara xus aneng pana tang manmanux mula. Na vexa etok tang sait ina tang masut vo xavala naga etok pana tang uvuvsai kula lo lana laman malan tang tang ot lavu xara xara etok pana ga sombuxana ngan lo ian tangina mamamux ah axamus lo siva ga- ga lavu e gara naga etok pana naga malan tang vuvusai e naniu naga nang e naga tarai riga riga manmanux riga malan tara riga pasa riga riga rik ekn pasal ginang lo. Malan tana lo- lo xaxaulitai ina siva axamas nari rik inang vonengini ta pox tari gi- gi- gi ves ekeng vo ta laman gi vexa ro inari ekeng malan tana xara xus aneng malan tana gi manas tangtong vo gi malaxup tangtong vo gi- gi rik- rik gi vexa nosom avo suri rik mas pasal rik pasal inang lo xematan ngina siva gava gi malan tana gi tokon pos pus tari vo ta laman <noise> ta laman gara riga rik- rik put lo no rik nasami pana rik ga riga xas epux vo riga minang epux lo no e riga minang evang inang inang na vonengini gia togon xematan ot malan tara ta pox vogi vex vo tang tang tang laman vo tang so gi vexa ro ina ri vogi togon ngina ngina ngina ngina xemata ngina manmanux vorik manux o malan tana naxara tang bap vo- vo xara xara rik nasami pana vo xara vux xara vexa ro inari aneng erik anginiak malan tana riga togon niax malan tana riga togon xalapang riken nasami nalan ta so vogi bux sangiri rigon rik pasal alu e saxai ina tang rik- rik xalapang pasal expux inang rik pasal epux ina a rik pasal expux inang usigi gara malan tana ta pox gi vex Ta laman gi malaxup tangtong vo gi manas tangtong erik pasal saxai alu vorik nasami pana ga tokon ot vogi vogi sang lo xari vogi maraxaniri rik pasal apalau. Ara malan tana naga etok pana ta vuvusai nak- nak- nak xus aneng manmanux ga labu enak ngeta nosi malan tana tang tang tang tang xalapang tanik e tang malan tana tang ot naga naga malan tana naga po tarai enak stori vo nak etok usigi malan tana tang ot naga tarai naga vexa palangai epux <noise> giro saga ne nak- nak- nak latu kanengini giro.